أول شي بجرب أدخل في النشاطات الاجتماعية زي النوادي أو التطوع مثلا، وممكن كمان أدخل في المجموعات المحلية على وسائل التواصل الإجتماعي زي فيس بوك، وعموما الأماكن العامة بتكون كويسة، كمان بالنسبة لشخص يحب الكتب زيي شايفة إنه المكتبة بتكون جد ا مناسبة، وأخيرا كمان بحاول إني أتواصل مع الجيران وأتعامل معاهم وأحسها بتكون أسهل طريقة من هالطرق يعني.